Yo angada ké bé ko komi séré angana séré gni gouné ŋa a fo dépé ntani aya golgnaŋa golgna fo kéda diogui, mana yidé gnani kéta a da diogui, gani a soro gno makha kou ŋa hakhilanto gnani kouŋa yitou ntou i ga i rono tougo ké baté kédo baté, pour kédo féré kénan thigui, bon i ya koŋo daŋa khadi khirsou gnani, anganagni féré couléne baka séré a na dourkhoto féré ké kané a na sitti, koudo féré ké sou na wassé baka fété, bon kéta ganagni gou laté gna guéni a ray tana ganta nké makha, a na woutouwata anda na daga, kani séla la gada. Ana féré gna ana déné kani, angana déni kani, alaganta woutou a na daga ko kani, nanti kati dé a diogui, a tanpinté gnani ay kegnan alhala, i ké bané ranta woutou, khi raga kébéda i da ken débéri. Awayi bon ken biré gani wo kou fabani wada wori angana diogui non donoŋa, ina ina khar féyé gna koutou yit yafé gna koutouta ina kanbou, ina gapi, ina gapi, ina gapi ina rga ina ra ntougo ké, oubine féyé gassambé, a fo senbenté gassambé gna ina gapi nondono ina ran tougo ké kamma ina sitti. bon ketta i na ŋoutou ida na daga kani, féré kana kata koutini yo kha a lécolou gni kégna ke ŋakhati gassambé ké, alcolou gni kégna. Yo ŋa kétou golé ké dé kha angana diogui tani wongaba gnana koundou ké gna tane, séla nga tou nanti lanta nbané lanta ŋoutou na diowo na daga ko kani. Nati khali npoulané diogui, nké laga kébé da nda débéri yo <hesitation> kitti sitindé ké kha soroŋa kenkha débérini ina fota koutou tani koutouyé ké kané a na féyé nthiti, ana kathié nthitéye koudo féré ké na nakhassi a na wassé <hesitation> yo iya ké kha kono dé.